सगळ्यांक पैशें पोरतूं दिल्ले सुधा जाल्यार तो पोरतूं असलें तोशिच जातोळी कारण तेंका पैशें कशें सांभळूं जायें तेह कोन्ना। जो माणूस पैशें करुंक कोटा तो पर्तूं श्रीमंत जातोलो पर्तूं पैशें लोकांक दीऊं कयक फायदो जावचो ना आशे माझे मन्ने।